Ifuufuru le trambuka makansha leve levangia vandu shi isha fo likashika kwafo lika ansa ifua mh! Mhh! Mh! Mhh! Umanye lannde ndye kwafo moshi yoyo litrakiwe litrambuke kwafo chiyo fo na liingi kshio na liingi kyshio kila cheshaamba che tretia ikaba nndo chu- chu- chu- chu kikasha kwako ni baraka au chikasha kwaya chakurora kusha mgeni au kwete tatiso fyo- fyo- fyo ndi fyoofyoo fyetre baraka <hesitation> mnyama sooso etre baraka lakini ifuufuru leshya kichyo li vishwa le trambuka litrambuka fo mtrini le runduka le fua, mmh! Likeesha liingi likambesa mmmm! Likambesa mmh! Mmmh! Mmh! Na veengi vikaamba maaswai onde msutru. maaswai onde msutru fe trisha kaafo manya le trambuka makansha fo lolo le va fo lolo mnyama so ne mvishwa lakini so <hesitation> kaba kelele chwi! Chwi! Chwi! Ikasha kwafo liikeshwa chacha teyari ni baraka. yooyo nbaraka kwetre mwaandu fo. Ikasha kwafo ingayaya ni iruu lahira mndeni handru hetre iru lahira undunngusha likasha likalya mbirwa likafua kwi! Kwi! Kwi! Likalya mbonng'oha ife ukambaa nniki alya nndo ki nalo keengera ikunda le tisha likauya ye, ngayaya liisha yetre mwaandu fo.